<hesitation> Mail ray voaraiko akeo a isan-kerinandro a <hesitation> enina akeo de izy io a izy enina io zany a momba ny asa aby si, <hesitation> m- i- de izy momba ny asako io a mizarazara maro be satria zaho a misy ohatra hoe misy asa avelany le avelany de misy asa tragno de de mizara roy zany zareo enina, zay.